No maru mõistlik asi, midä üteldäq vai noh, midä näq hariligult mino teedäq ütleseq ka, om, et <hesitation> lihtsält parhillaq sõidamiq veidikene, mis ta om sis, turbulentsembäst alast läbi ja ei olõq midägi pelädäq vaja. Varsti olõmiq läbi ja jõvvamiq ilosahe kohalõ.